اه والله أنا على طول أشوف الجوال يعني بين كل شوي وشوي أشيك ع الواتساب <hesitation> او الايميل تقريبا كل عشر دجايج أمسك الجوال أحيانا أحس أنه في ملل فألعب <hesitation> لعبة على الجوال بعدين أرجع أتركه بعدين أرجع أشوف في شي ع الواتساب أو ع الايميل تشذي ف عشر دجايجك ل كل عشر دجايج.